قبل ما يبدء شغل يشوف مستواه في الانجليزي الاول عامل ازاي لو مكنش احسن حاجه-يروح ياخد كورس ينمي المستوي بتاعو لان دي بقيت من اهم الحاجات حاليا-يروح يتدرب في كذا مكان تبع المجال الدراسي بتاعو الي هو دارسو-دا هيساعدو اكتر في فرص قدام لما يقدم فيها يتقبل فيها